Secund mi ën general la libertà d'parola a duvrìa pa avei d'limiti. L'ünich limit ch'a devu avei al e se cuaidün ufend ün'autra persun-a, alura ën stu cazo si sicürament ëntà poni ën limite e bluché le persun-e perché deznà le discüsiuna degeneru